Jaeño ma ko se akaru media hora ˂hesitation˃ ndeimbove yae, karu yae jare pïtu yae jare semana pe jaeño ma vi ko jare kurei jaeko veinte ˂hesitation˃ veces mbaeti ye ma jokogüi ˂hesitation˃ ma se jegätu se jokua mbuapi veces jau vaera.